हमसंग बहुत प्रकारका दुधका बिकल्पहरु छन। अब जनावर हरु बठे पाइने दुध भनिग्याबटी गाइ, भैसि, चौरिगाइ, बाख्रा यि बिभिन्न प्रकारका जनावर का दुध छ्न। जनावरको मात्रै दुध नभैबटि हमसित बनस्पति को दुध को ले बिकल्प छ। चिउराको दुध भयो, बदाम को दुध भयो, यि बिभिन्न प्रकारका दुध छ्न। तर यिनिलाइ गाइ का दुध सित तुलना गर्दे हो भन्यापछा चाइ गाइ को दुध लाइ चाइ स्वास्थ कि लेखा निको माणिन्छ, गाइ का दुध लाइ चाइ सबै चिज यो जि ज्या माइ पाइनानु सब्बै परिकार का कुरा हरु पाइन्छ गाइ का दुध माइ। अनि गाइ को दुध सरिर कि लेखा स्वास्थकारि छ। तब गाइ का दुध लाइ चाइ तै तरिका ले तुलना गरिसकिन्छ ।